Kua̱ sá ku̱nia <noise> xi xanda̱ba̱, ya̱a tu̱se̱ sá mijíénná kúéntji̱e̱a ngú xa̱nda̱ne̱ kua̱ ku̱i̱ndá a ngú xa̱nda̱ne̱ sá a̱ndé jiene̱ ku̱indáané tu̱úku̱a̱ nga kátié chjo̱ó kátíéne̱ kua̱ ngu xa̱nda̱ chju̱un míndáane ku̱sá ku̱ ngu lícharáne̱ kua̱, bíe chjo̱ó bie xánda̱ba̱ne̱ xi kua̱ xi fie bíé chjo̱ne sá kútjin sá kútjín chjo̱ó ku̱i̱e̱ené kua̱ te̱ku̱a̱ níkjanásúnñanée̱, bendu̱ña ngu sá xijtsa sá ngu ni̱kjañásuan xánda̱ba̱ne̱ kútjín chjo̱ó kabienée̱ níkjañásúannée̱. Xi fechu xí kan ni̱tjinne̱ kua̱ katukja kjíndiráne̱, kátukja kjíndirá xa̱nda̱ba̱ne̱ kua̱ xi, xi fie tukja ku a̱ndé níjcháñanée̱ béra̱a náyu̱ béra̱á sá maáchjára̱á sá yaka ndi xkáa̱ maáchjára̱ane xi ma'e xa̱nda̱ba̱ xi kine̱ kua̱ sá mijíénná sá ndé a̱fie áma'ene̱ te̱ku̱a̱ chi̱ni̱e̱ña ngúne̱ kua̱ ya̱nga, <noise> ya̱nga ník'ienña xánda̱ba̱ne̱ kua̱ batébangiña xánda̱ba̱ne̱, ndúba̱ñanée̱, batébangiñanée̱ te̱ku̱a̱ bísienra̱a kée sá ngu sa kuchiyu̱ bísienra̱anée̱ tu̱úku̱a̱n nga kátetju jinrá xa̱nda̱ba̱ xi kine̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱, tu̱a a̱ndé séxuna nándá a̱ndé séxunanée̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ kee, xi fie níndájuannée̱ bakamajuan ndsjáa̱ra̱ bakamajuannée̱, te̱ku̱a̱ xi fie mane̱, te̱ku̱a̱. Te̱ku̱a̱ minú, micháá, micháanee̱ ngaa̱ cha̱tsjieñanée̱ ñanú ñangátsi xi nchaya nga̱yaanée̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱ nísku̱a̱nñanée̱ te̱ku̱a̱ bésúnñanée̱, bésúnñanée̱ tsjádé banéjuán te̱ku̱a̱ bésúnñanée̱, béndu̱ña ngú ss, ngu oya̱ bendu̱ña ngúne̱ besúnñanée̱, ku̱ sa ti̱jinée̱ béndu̱ñanee̱ ike besúnñá te̱ku̱a̱ kúéjian náxa̱ kúéjian ítsie tuntsjú kúéjian ítsie axu̱ne̱, te̱ku̱a̱ ku̱a̱katara̱ané te̱ku̱a̱ xi, xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱ xunée̱ te̱ku̱a̱ nútsjesúnñá xurá nútsjesúannée̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ chjané te̱ku̱a̱ sá kúsin míjíénnánée̱ sá ni̱sieniñá sá ya̱a xi nísieniña xí kuine̱ kua̱ te̱ku̱a̱ bíníéña ítsie na̱yu̱ne̱ bíníéña náyu̱ne̱ te̱ku̱a̱ béjinñanée̱, béjian jñáa̱ béjiannée̱ níkíxijían jñáa̱ne̱ te̱ku̱a̱ níkañanée̱, séxu, séxu xi nandarájanne nga níkañanée̱ te̱ku̱a̱ baxíxtejíñá xi fie mane̱ kua̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ xi fie káxune̱ te̱ku̱a̱, chaníji̱e̱anée̱, káyaané nga a̱ndé káxune̱ te̱ku̱a̱ chaníji̱e̱ané te̱ku̱a̱ kua̱ te̱ku̱a̱ sá tu̱ kúsín sá ni̱u̱ ti̱jí sá ni̱u̱ tjibíé ku̱i̱chiniñané te̱ku̱a̱ kju̱a̱yaña níñu̱ kjúáyañanee̱, te̱ku̱a̱ ku̱i̱chiñanée̱ ñangátsiñá. <noise>